Maanjeɗɗereno ma we ƙeno ta kabu shunkunli ntuƙuno, we shi ta kaapani tuƙuno nii, kiji shoje ɗiyanno ma ni fooruƙo shene ƙpummo are peleu na ƙan mananom, manano murko induno ɓara ƙan chiɓɓa, a washuno we nong caƙƙam ɓaara chiɓɓa mu nindi yi shittau nima ta illina ning shuƙii ning wa shattu we ning pilun nima pilli ƙa mmo ning pillumo nindi munun wuchinaa ti foƙ chiɓɓano nindii focchina ti pidi ɓalla, na kiliji ya ɓaano manim nammu yinom, na warjii ya ɗimma ɗimma ti pidi ninyam, tuƙu dijimo shinna ƙaƙƙeman kijimoi, maanjayyeno a fooro fokim yu paaro tukune yiji paaro cha paamunmo mayu diji kiji paamunmo kelenghkui aliji bong ka ninya nong tem kiriji wero ka foƙƙuro a yiji yoƙƙo yoƙƙom, a yiji ɓurem, na kpaƙƙisshi ninyam weeno ɓara shuro shurono tei yu shiɗam faaronmo tuƙuno nong shinu peneng nima ɗiiƙo nindi ɗeno an shoppo shira yindang an ƙoɗor bure, ƙen ninya, ƙen waara ɗimma-ɗimma ti piɗi ma shayyeno kpat ni ta ɗeeno wu paaro-paaro ta ɗero wu paaro ti ƙuno kelengƙui aluu lau ninya shammun ndiyi kijimon kandi luu bong ka mandim yindang ƙan ɗeƙo an ɓure-ɓure, ko an shumɓe-shumɓem ƙema yiji shumɓe-shumɓe ƙan ninyam ƙe ma ru bangta pettei ta peƙro foƙƙo ta foɗɗuƙo ku shomboƙo ndu yu paaro ƙa shomboƙo ƙema dijeƙo an ƙeɗɗuro paara kpat ta yiƙo paaro ƙuƙo pang shiɗam shi ɗaƙƙilani ƙe ma yiƙo we shin wala ta yiƙo paaro ƙuƙo ka we shin wala.